Miyahi e wuro ɗo mi laari kujeeji So miɗo waɗa e dow janngooree e jammaji ɗoo e nder ndiyam ɗiɗi. Kooku, ɗoɗɗe ɗoo njaltinande, e njiddirde e naange. Gulɗum, ɗoɗɗeɗe jooɗude e sakka. Yiyde, ɗoɗɗeɗe looti, ngol waawi jooɗude e naange. Bottol ngam ndiyam, ɗoɗɗeɗe ɗoom njabbu e jammaji ɗiɗi. Came, ɗoɗɗeɗe safara ndaarayde ko nafoore, so miɗo safara ɗeɗɗume.